Kodi ndiaa nama io vitnaa xidi jiaa kuja va'a jaku ja daava'a tate ndeku fábrica ndiaá nama ja kuja naandi'i ja ndoo do'ondo ja kuxiindo ja ndo'o ta trostendo jandoo ja dakuxindo taja lu'uliu tiuku ja ta ta nyiiyindo ndiaá jaku ja io nama io nama jaku pasta io nama jaku polvo io ndiaa jiaa io vitnaa tedi kodi jiaanika kuja io ta ayiivi vitna jadi ndiukude naa nama kueende ja ja ja ka usarde.